أنا شخصياُ أشعر إنو هناك أشياء في الحياة صعب إنو نفسرها لذا أؤمن بوجود الأشباح، الكثير من الناس لديهم تجارب شخصية تثير فضولهم ويعتقدون أنو هذه التجارب دليل على وجود الأرواح، أما البعض الآخر لديهم وجهة نظر علمية ويعتقدون أن كل ما يحدث له تفسيرات عقلانية، الاختلاف في التجارب والثقافات يجعل الناس يتبنون آراء مختلفة حول هذا الموضوع.